dua-dua a kou suka, gak lebok pun akou gak luar lebok pun akou suka, mun gak dagen lebok akou suka metuh mun gak luar suka-suka merayau pegui ji barang-barang bak meluaskan pikiran telou

Pasel iklim berubah ujan memang aaa iklim ajau dabei tentu sekejep ujan sekejep lasouk sekejep ujan udei dabei tentu. Ajau iklim berubah sebab bentok muka bumi telo ngak idak angai ngak berubah disebabkan oleh aktiviti wak sibet tenawan sendirik mmm disebabkan pembangunan telo terpaksa merubah bentok muka bumi tutek kayou tutek (ngng) ino ngadan menggondol (ka) bukit-bukit jadi keadaan muka bumi iyen berubah telo idak berubah ienlah menybab iklim telo puon nda bei stabil.

Masa kou mula-mula kenaan hanpon lahabei masa iyen hanpon agei mahal angai akou rasa hepi kenaan hanpon iyen sebab hanpon iyen kena nebak kou kol keluarga-keluarga kou jawok kuman akou masa iyen telepon iyen adalah keperluwan walau puon mahal tetapi hepi rasa kenaan hanpon iyen sebab iyen adalah hasil usaha kou debei.

...(ko)..Pengalaman kou makau mapun panguong, ienlah batui lawuih telo nengan a mapun gak gian kudok, iyen serta sebelum isak bei padem, jadi telo mengeng kawak ien musim iyen ngak stat idak angai a tetawa mun a serita jenaka atau menangaih mun serita sedih.

Sukan ino tan bak diyak tan bak negui ....mmmm... Biasanya tenawan memang suka pegui sukan pisak bol. Sebab seluroh dunia memang suka gak pisak bol. ...aaa... Jadi sukan iyen suka bak gui terpulanglah gak ino ji gak senuka tenawan sendirik . Mun akou semua sukan memang suka bak peguilah.

. akou suka cuti mapun liko bah inanlah liko jauh ji contoh ji liko gak Malaya ataupun gak sabah da suka, delok cuti gak dagen serawoklah ngak puas den kou, bila kou cuti tentulah akou pegan keluarga kou, sawa aneak kou bak raun-raun bak pegui gak liko a, sebab liko itou idak agai bak ji den telou lebih agei gak Singapore gak Thailand, ien suka cuti senuka kou

Ji, ji tanggungjawab a pegawai wak ngak penilek gak masaraket deloyen yenlah pegawai yen ataupun YB laei a telabau a keditou, YB itou mestilah sentiasa bak merati ji kepeluan adikakak dagen likou, merati ji gaya kepeluan masa depan supaya bengsa siyen sentiasa bak maju mapun jawai. YB yen sentiasa kena bak menyelesai ji masalah-masalah adikakak kapuong, masalah-masalah dagen masaraket, komuniti. Sentiasa kena bak menuluong bak mejaga ji kesempilan masarakat anak buwah loyen.

Acara wak bei nisak aniek-aniek dagen masyarakat melo pisak tibou yian selalu debai wak kei.

Ubat a sabei wak bei dagen budaya melou a bei jalak, wak paling akou inget lah. Palek kena pebak daun [amm] daun tebuluih, daun tebusak daun tebusak, mun palek pebak daun tebusak bak mebertikan daak

Mun dagen masarakat melou, cara membayar biyasanya pebak duwit keslah, wang tunai duwit kes. Bei kawak a debit kad ajau itou eh, bei kawak kredit kad a, bei kawak a secara onlaen, secara atas talianlah, bayaran atas talian.

Akou nda inget bak petegoh… … wak suka kou sebab isak siyen…. …. nda putuih-putuih lalu sapai ajau

<noise> Suti Krismas wak paling akou suka kerena begumpul jegem keluarga sisama <noise>

Lahabei masa akou kerja jahak Tun Jugah Jahak Pullman akou memang aa dagen department dagen bahagian yang memang bahagian kreatif lah sebab akou subet a bahagian subet event so akou terpaksa kreatif memang akou sebenarnya sangat sukalah subet kerja-kerja kreatif itou.

Ako rasa diyak a lakei mengajar pesapur sama jegum a mudak supaya loyen kena belajar ataupun berkongsi pengalaman jegum lo lakei. A lakei kena mengajar a mudak.

Bagi ko Ai yian adalah teknoloji bau memang diak tapi sebagusnya yang bijak dari Ai telo mesti tau. Ai yian debai kena kawa bak menjanjikan otak manusia sebab yian sebenarnya tiruan.

mengan..menggantung nama sai a bak jadi wakil rakyat jegum berkempen lubeang masa jebulan, ien jilah cara a mengundi gak negara melou

Wak senuka kou muzik wak lembut- lembut. Ako dep paling akou ndabei suka muzik rock, paling ndabei suka sebab pedeh tan telinga kou menaah. Baih yen jalak agei eletronik, muzik eletronik yen aduoh yen bukan muzik tan, nda fahem tan akou, nda kena masuok dagen uteak kou tan muzik yen

Akou debei menamah nilai dagen telepon kou tapi akou pebak pra bayar telepon kou cara kou bak mengekelkan telepon kou lok balebel iyen lah akou selalu menyediakan budget khas gak telepon iyen telepon ito penting angai gak kou. Kerana iyen akou perlu menyedia budget supaya line iten da betaih kerna titek da nebayar bil.

Masa aku kena telepob aku paling senang naseng. Telepon ito meng natik kou lalu. Telepon ito kena nebak telo berkomunikasi jegam saudara mara telo jegam janiek telo tina tama telo jegam aniek telo.

Masaraket lebeh lakei akan mengajar a mudak pasel hal adet-adet liko melanau supaya adet iyen da miyaw kuman pengetahuan anek mudei lau neh ito.

Cara wak agei nisak tan dagen ..aaa.. anek-anek dagen masarakat ajau ito samalah isak tibou, isak asin isak siban isak lim? agei idak sebenarnya, telalu idak isak-isak a dana wak agei nisak anek keditou.

<noise> acara atau aktiviti wak selalu nisak gak aneak - aneak telou yenlah tibou, isak asin, lubak salui lukut, pisak bol, pisak simban, pisak sisek, pisak kakan

Bangsa bisnes wak lok bak kenereja dagen maseraketkou yenlah bisnes pejaja balau, bekebun sebab balau itou bagi kou diyak angai bak kenereja bak sibet contohnya pejaja sei. Sapai ajau sebap sei ajau agei penting angai dagen maseraket melou. Mun bak subet sagok bak kan bak pejaja gak luwer likou

Awan takan melou diyem ajau itou lau itou padem sebap abei tuneh bei ujan. Jadi [ermmm] gak malem itou debei kena den angai lah ji keadaan awan cuma kena dengah lau tuneh memang pademlah sebap ujan

wak inou wak ne newatir kou pasel pebak telepon, mun au idak agai serita idaklah kredit nebak nou, idaklah duwit nebelanjak nou nebak bayar telepon, nyadin diyak-diyak telou serita. Diyak telou serita wak diyak-diyak un dagen telepon dalah viral a

biasa wakkan wak debei diak wak kinan telou adalah ji wakkan siaw gurieng, barang bergurieng jegum keropok sebab wak itou dabei berapa wakkan wak meyihatkan

Cara akou bejimat duwit ienlah mengureang keman gak luwar, akou pisek wakkan sendirih, akou bayar mana g wak perlu siew.

Kepentingan pusak paa itou diyak. [Ok]. Bukan setakat mm liyan kovid telou mesti bak selalu pusok paa sebenarnya asel telou baih menaban mana-mana ji sebab telou nda bei taao wakkan tenaban telou yen bereseh ataupuun nda. Jadi telou mesti bak berhati-hatilah yen wakkan tenaban telou yen bei rasun ataupuun nda diyak jadi pusok paa adalah cara paling diyak bak telou memberseh paa lah

Takan raun wak lok bak napun kou, idak. Suka angai raun bak pegui likou a, beji ji likou yen tudip, beji ji wak jinih-jinih ji, wak diyak-diyak ji gak likou a, kena telou bak belajer, adat resam deloyen

Aktiviti tradisional wak nisak masarakat melou selalu nisak aneak-aneak umit melou yenlah isak judi, isak asin, isak tibou sereta pisak sin inou sinban jegem pisak kakeang,

Gak sakai a jawuk kuman lebok… gak keluarga deloyen, padak loyen menelepon atau whatsapp, video call. Ajau kan seneng. Macem-macem cara ajau, an laei nou un agei

Benateng wak paling mudei den kou iyenlah siaw, itek, sieng, asou, manuk serta masem-masem g jenaih jekan gak sungai

Akou lok teknoloji ji bila melei wakkan secara onlaen semua yen ji. Yenlah wak ji lok sibet kou ajau itou.

wak perlu dibangga kou apabila kou pegui keluarga kou berjaya baih ien aneak-aneak kapoung melou, selalu berjaya keluar kuman sekul baau-baau, kenaan kerja diak-diak jegum loyien mencipta nama dagen liko jahak luar liko, bila akou pegui wak ien, ien kou rasa subet akou bangga jadi aneak liko melanau

Ako ito memeng duka menghias menghias-hias lebok wak penghias bilek sebab akou tou susah akou da kena pegui lebok berselerak ji pedeh ulo kou beh iyen akou mun akou menghias biyasa a menghias musim krismas un sebab bahagian iyen bahagian krismas un bahaginn kuo.

Takan raun wak napun kou buat masa itou , akou nda lok mapun jawuk angai. memang akou lok mapun gak dagen Asia itou sendiriklah, samalah Indonesia, Thailand, Philippines, wak segak-segak Singapura sebab [a] takan itou, cuaca siyen jegem maseraket siyen lebeh kureang samalah gak likou telou sendirik gak Malaysia lah, mungkin lebeh mudah bak pinyieng wakkan atau wak penting - penting

Nasihat kou gak sakai wak buyen angai ito mun kena kak un tudip dak duniya ito, diyak loyen mapoun jawok-jawok mapuon gak kek mapun gak luwar negara kak mengakun liko sebab loyen ito neh mudei tetep buyen angai.

Pesta ataupun lau rayak paling meriyah gak kou Krismaslah. Me.. Semua keluwerga pulik kapuong. Telou bak besuka a ndabei tayi nda nejupak telou pun kena telou betemu masa rayak. Yenlah paling akou suka.

Akou selalu madou keretak, motorsikal, basikal dan salui tapi wak paling disuka kou ialah madou keretak sebab siyen laju

Kebetan kou bak mejaga badan jegem kesihatan, paling penting wak inou ji wak kinan telou sendiriklah , mun telou nda mejaga inou ji wak kinan telou tetiep lau itoulah wak punca utama kesihatan telou kena terganggu jadi bak bak a menjaga badan telou sepaya debei terlebeh baat ataupun idak penyakit, mesti bak jaga ji wak kinan telou tetiep lau.

Cara kou pegui aneak gak sekullah selalu membawen gak sikgu beji-ji sikap siyen, diyakkah gak sekul, pedaloukah, buyak bulikah, adakah siyen beikah sakai gak sekul sebab masa ajau mun aneak gak sekul mun nda telui pegui telou nda taou inou ji latarbelakang deloyen, diyakkah deloyenkah, kemajuan gak sekul yen diyakkah ataupun deloyen rajinkah ataupun selalu pedaloukah sebab gak sekul itou idak angai bak gui telou, telou pegui gak sekul itou adalah sikap diyakkah nda.

Ji melou dagen masaraket melou, ji meloulah pidah mapun takan kek, bak pinyeang rejeki masieng-masieng gak likou a. Gak likou telou ndabei ji kereja, pinyeang gak likou a, pinyeang bak kan.

Telo kena pegui anek gak sekul bei sikap diyak jegem sama doleyen membawen sakai-sakai loyen atau puon cikgu kutan cara doleyen tudip jegem belajer jegem bergawul gak sekul.

Wak kan sehat serta hasiyat mun liko Melanau suka pulem pulem mana mana ji keman umai lah keman siet lah keman ino ruput pa a siaw lah keman benahuong lah keman linut lah ino agei suka diyak nyam wak kan iyen

Pisak simban serta pisak asin lah wak paling senuka aneak umit gak likou melou sabei jegem kawak loyen malem suka pisak amou <laughs>

Idak sebenarnya sekul gak Malaysia itou wak menyukuong mana-mana ji bahasa wak bei gak duniya itou. Contohnya gak IPTA, gak IPTA deloyen bei menawarkan bahasa ketiga. Jiyen kawak gak sekul-sekul bei menggunakan a bahasa Arab untuk sabjek-sabjek bahasa Arab ataupun a sabjek agamalah. Jadi a itou secara tidak langsung kena menyukuong penggunaan bahasa-bahasa masem-masem dagen likoulah.

Dagen maseraket - maseraket melou, wak kerja a gak likou a kapuong, subet sagok, muui, pejaja, ajau mahal ngak ajau, tubeng balau, pejaja aneak balau. Yen ji

Ubat irup mun baih panaek, mun payen biasanya selalu pebak bateang nyipak, sileg senapur jegem nyaem singuoh, penilih gak beleang, bei kawak daun niseakbak temok.

Pikir kou langit warna biruok ien. Ienlah warna wak senuka Tuhan, warna biruok sebab mun da mino siyen mesek biruok ako rasa iyenlah paling diyak warna, wak warna biruok iynen.

<noise> selalunya dagen Masyarakat melou, keluar likou bukanlah kerna suka-suka tetapi deloyien peyieng udipan deloyien peyieng ilmu deloyien a, kadeng-kadeng loyien keluar likou kerna deloyien berkahwin campur sebab sawa deloyien munkin kuman liko kek, kadeng=kadeng deloyien dabei pilihan atas sebab keluarga loyien bei kerja masing-masing gak likou a, kadeng-kadeng gak likou sendirik susah agai bak piyeng kerja, ien tan subet a kek keluar kuman likou

Ajau a idak cara mun telo bak subet temujanji doktor gak liko a antara siyen ajau a doloyen bei pebak mysejahtera mysejahtera telo meneken un telo bak mapuon gaan paya telo bak tapak jegem ino puon atau atau telepon akou lok mapun.

Nda bei seneng bak subet bisnes gak negara ito sebab bisnes mun bak subet bisnes gak negara ito. A semua sama un g bak jaja atau bak belei a Jadi susah angai tan bak subet bisnes.

Bil telepon paa kou biyasa kou pebak a pembayaran atas taliyanlah beh iyen jalak agei masa akou pebak celcom akou mapuon cabm mesin gak telecom gak giyen lah akou selalu mebayar lahabei.

Bei wak ajaulah a pebak teknoloji dabei sama umor lah mun a mudak pebak teknoloji ajau pebak loyen hanpon a lakei bei kawak pebak teknoloji ji hanpon da idak angai lebeh agei a umor dibak kuman umor lima puloh taon idak angai pebak teknoloji lebeh agei teknoloji telekomunikasi sebab iyen tuneh loyen pandai kuman a lakei da taao pebak sebab loyen tuneh bei a buta huruf lah da taao pebak wak teknoloji wak ajau masa ajau.

Akou suka seni bangsa kina, sebab siyen bei tarian singa bei pisak ino tarian a bau baku, bila masa kuih-kuih bulan, bei a, bei gen, bei idak angai masem seni tarian kina waK diminat kou.

Dokumen bak kou perlu bak makau dagen liko kou. Mun dagen liko kou IC ngak sukup ngak, wak IC melo kou a K, gaan-gaan melo mapun kena nebak IC iyen, an. Mun mapun liko a paspot lah eno lah agei.

Wak isak melo---pisak seremban, pisak siban laei melo, pisak kaki tiga bah ien melo tuwon dagen sungai paboh ienlah wak paling best, pisak siban, selalu bila bei pisak pelim paling best ja.

guru selalu nyadin a contoh gak akou sebab ien selalu pejuah nasihat dan selalu menolong akou bila akou da faham wak mata pelajaran

. Liyan agei mudak, akou lok baj nyadin doktor. Doktor wak kena menyelamet nyawa a. Doktor wak kena bak menuluong a terutama pidok tuluongan wak diyak, nasihat wak diyak, geji ji gaya wak, wak sesuai gak, gak badan sakit

akou suka gak m.nasir sebab siyen subet lagu diyak yau, aku kawak suka menaah awie, lagu awie, siti nuhaliza sebab lagu-lagu loyien aneng diyak yau

Cuaca lau itou tuneh permulaan siyen suwab tuneh ujan. Baih yen akou mapun gereja tuneh bak pukul lapan set ngah suwab geji da, ujan jed angai. Baih yen akou masa akou mapun makau mapun gereja yen ujan ngak bereti jumiklah. Masa kou bak pulek abei itou tuneh bei ujan jumik udei. A geji Cuaca lau itou

cara keluarga kou menjaga tuu cara peguna duwit ienlah loyien memikir serta menulih ji keperluan jelau-lau pasal duwit, mu subet listlah sebelum sebelum melei barang

Mun cerita pasal musim gak negara melo sien debai idak sebab sien dibak negara khatulistiwa bei dua sebenarnya musim hujan dan musim kering yian un tan bei dagen negara melo.

wak diak angai tan pernah nerasa kou, wak ien lah musim kerja sabei, musim ien idak angai kerja iew, kerja a iew debei sibet loyen jadi kerja ien, kena kerja kena sibet jegum kena aa di ninou min

cabaran wak den kou gak a menemagun bisness ienlah, loyien kurang pengalaman, da sukup modal, da taau betan tan bak menemagun bisness ien tuneh, ienlah loyien tuneh jadi cabaran ayeng gak loyien bak subet bisness yen ji

cuaca lau itou sekejap ujan sekejap lasuk sekejap ujan sekejap lasuk debei tentu ji ienlah, keadaan cuaca pun samalah tenawan kawaklah sekejap ujan sekejap lasuk debei tentu kawak ji sebab keadaan cuaca ajau memang diramalkan akan a ujan berterusan

ji nasihat wak nejuah kou gak sakai wak buyen agai ienlah a kak segaut subet keputusan, relek tarik nafas dalem aaa inou ngadan ien, pebuyut, pebuyut dagen-dagen, tenangkan pikiran, nigek masa lah kak segaut

tanggungjawab pegawai wak ngak penilek ien ji bila bei kebakaran, banjir, a masalah kematian sien akan tapak mapun lebok a, a bei belaku bencana ien

A dagen budaya melo sai matek a bak a matai mun melo matek a matai diyak pisak tan pisak tui pisak buyou idak angai wak isak wak nebak masa matek a matai.

Iklim--gak takan melo gak bulan ito a diak g suasa lasuok, tapi pada masa yang sama bei kawak g ujan, suwab tuneh bei ujan, japanlah kawak bereti g ujan iyen tuneh, tapi wak diak masa ujan, suasa keaadaan singoh bah iyen paling best tanlah. Sebab hulan lahabei kan lasuok gak kuching sapai 35 digri.

aktiviti kou tutui fork dance, subet tapuong seribu bak jadi belengket jegem mengait subet cadar mija

Akou arep mudei lau neh masarakat melou…. .. maju jegem negara melou bak aman damai, nda bak pecah belah. Macem-macem yau gak likou a

servis lawyer gak negara melou, au kena mapun gak takan-takan lawyer berdaftar gak negara melou, kena peyieng dagen search internate em kutan tan bak meyubak jegum pebak servis loyien

cara pisek ataupun menyedia wakan wak senuka kou, negaleng un dagen kuden samalah laie a dana lahabei dabei isek macam-macam mun wak betul betul kawak nyam, nisek negaleng negaleng un kawak diak nyam, wa a dana sabei gaan beilah a lah bak meyetim, bak meguringlah bak memejahlah, negaleng un diak nyam

On dagen budaya melo mun a matai a menjaga a bak mengatek iyenlah mun siyen kakel bei sawa, siyen sawa mun sawa sien beh iyen anek mun debei anek janek atau benato jegem dikakak a segak.

Mun bak ee mun bak merelek uteak kou, akou lebeh suka makau pegui likou a jegem kawak bak menjaga kesihatan kou. Akou lebeh suka keman suplimen, sebiyeang, relax-relax.

Ngadan bintang jegam biru bintang gak langit da bei ko tau ngadan bintang mun bintang lau krismas tou kou bintang Jesus kena susou. Bintang yian tau lah aku bintang kei da lah aku tau.

Ako ito sekul bei telo alak gianlah, telo alak gian pat alak semua mula-mula gak sekolah rendah beh iyen sekolah menengah saint patrick beh iyen mapun sekul three rivers beh iyen belajar unimas keadaan sekul kuman sekolah rendah mapun unimas bei pebezaan sebab umur pun beza.

Mun wak senuka kou, cara -cata bak subet bajou, tarian, macem-macem lah, wakkan puun bei, macem-macem lah ji

Sukan wak diak tan negui adalah sukan pisak bol, sebab pisak bol ito seluroh dunia aneng nisak da kira peringkat nyat, umik, lakei, mahou, lai aneng wak sukan senuka aa, tetapi bila bei lubak lari seratus mita, wak yen lah paling menguja bila bak pegui.

Anatara aktiviti diyak wak pernah kenerja kou, iyenlah akou bei metoh pati jetaon jelakau gak a kerja.

....aaa... Bareang wal kretif diyak ji atau bareang wak kena bak menghias wak bei kou. Biasanya tapow, tapow, bobow atau puon ..[aaa]..kain-kain a dana a dana nesok dawok diding negatong jadi diyak ji kawak. Nda ibuh un melei gak paser miwek duit un. Bak un wak bei dagen lebok lo takoung lo pan kena min negatong dawok diding asel kretif.

Pada pandangan kou lah memang bei perubahan lahabei debai lasu angai ji lau ito jaman ajau ito bei berubah mun sien lasu bukan tan kelasu lasu bak subet lalu tan siee badan kulit telo, lahabei debai ke jian ji ajau mun lasu angai bei jerebulah macam lah

mun bak berjimet duwit selalu kamek sekeluarga keman gak lebok, bebelei barang wak perlu un dan kamek sekeluarga pimun sayur dan pee men siaw dengan itit

Filem atau wak isak tibi wak senuka kou iyenlah National Geography sebab iyenlah serita tuo pasel menderita gak duniya pasel ji benateang pasel ji duniya gak liko a iyenlah senuka kou wak imun- imun tubouk tibouk liko a senerita dagen National Geography iyen tuneh.

Cuaca lau itou cerah jegem bei binteang. Diyak ji lau lau itou.

A matek amahou bateang betaek dagen maseraket likou melou adalah Tina sebap, sebap Tina lebeh taao sai betan bak matek masa laon dagen metaek

Awan gak takan likou melou, awan yen apuk gak takan kek, geji ji awan yen, susah angai tan bak pedengah, melou itou padem, ndabei agei peden awan, mun tuneh awan ngak nyadin hujan, yen un agei

perintah liko melou bei subet kabajikan cukup, ienlah menulung a kurang pendapatan jegum a susah dagen tudip loyien bak madak loyien senang jumit